Ezo olo ana ta tueni akol oniin to niin onuma taebhugh ezoor oniin ani obh amar oniin onuma anaita ana ta kolakoko, ode bho amar oniin onuma bho oblo ode onuma bho po ode ako onuma while anin abhe amor onin onuma bhe je odee oniin cousas den jose bbe a lake ezcor bhe, cong meeny fa ana tu kol kun oonyawi, oony ale bung un congami oong tormor onume tu pehe ghi zina ma abobo <hesitation> aru kaer olo ann uru moolebhir oony porto peheghi ding maabobo biaani ubhobh po pony olo umor relaziza he, hana, den mononeer alo ezoor no dighigha, ezour ho peleghiangha tecbha kele ma arvog olo ira me oyiin eghunota pu ani olo abobo onume abhin anu ta kol uma bobo, lae zo bho abobo onuma aghi abhin ani aru pa ana ta peleghi zodi mu mabobo. Pezo ezoor no peleghian gha talake pake le, den ta laka ezoor obha odi laus bho gren olo onin onuna odi na aghudum lasina imar meede mouny uniin onuña, ada, anatamiin akoz ologhi obho na kar na baal agei mo ouko onyani odi amen olo amar onyani obho moony po da rol kua nini a bugh a gbebh enter ateeng in, moelom. camor amar po ani moony, onon oony aburu niin ezoor me bọ gha magei, kanya mo ookooyogh ezoor nemaraghan, magei talver ezoor mokpooghii awuny obho, oony olo aloor oneghe aru kar olo ana otolio te esi olo oniin unuma odi ughi pa ana omiin oniin ta tu apel zina moony onuma ode onuma ekona tapelini zina meezo izuan obho ta lake bho etulan okar ebha czoor odi mita rughunotu ezoor mikanya idem umcorani unyami ulo na na bre mo oyiin oniin ongiin ode den opo bho pu umarani onuma, oony opo abho ana uru mo oyiin oniin oyiin ode bho pu umor onuma oony olo abobo onuma obolo umarani onuma amar ta peleghi zina ma, mama oony oony, olo oony umoor umor unuma amar ta peleghi zina ma, mame ta bhugh ezoor pezo ezoor nodighigha <noise>